Na va na kuxhio na nakonre kani ho o on. nahonre kaxhí tiaó tá, tiyaka tiyaka na kaó xhí kan na na kini vatí, ha zanahoria há ho o on. hu o on. nida navidii na ho o on. ta ngu <hesitation> naranja yó xhin ho o on. zanahoria na nanguatán tá, kadao tute kó ta xhin tutejan tá ha a an <hesitation> na honre kaxió, na na kuchio ñá ta otú yúku na ku taó nruchinó ta hu ho o on. nidá na naño tikuii nraxhiyó, ta kan'na na nrava na kenrá ín nruxhinó, ta nida najan ta ova na kaoña chí ho o on. davó ta lulu liaó tá hotuga nó'o ta dava ni nrixanó yó ta xakuaniná ta kaxhitia nrená ta ho o on. na kuchió nida na ke va xhin nruxhi nó'o jan tá oki kuea.